العصير المفضل بالنسبالي هو الجوافة باللبن، بجيب الجوافة وبقطعها أربع تربع وبعد كده بشيل البذراللي فيها بالسكينة من النص كده وبعد كده بحطها في الخلاط وبنزل عليها بخمس كوبايات لبن وبزودها مايه أوقات وبعدين بحط كوباية من السكر وبضربها في الخلاط.